ପିଂଟର ଜୋ ଅଚ୍ଛୀ ଵସ୍ତୁ ବନୀ ବାଲ ହୈ, ଏକ ଖାସ ତରୀକେ ପ୍ରଯୋଗ କରେଂ। ଜନ୍ତୋ କୀ <hesitation> ଡିଜାଇନ ତୈଯାର କରେଂ ସେ, ଅଥାର ବାଦ ପ୍ରିଂଟିକ ସେଟ ଅପ କରେଂ। ପ୍ରିଂଟିକ ସେଟ ଅପ ମତଲବ କୀ, ଜବ ସେ ଡିଜାଇନ ତୈଯାର କରେଂ ଲିଏ, ତୋ ପ୍ରିଂଟର କୋ ସେ ବେଜେ। ଫିର ମୈଂଟେରିଯଲ କେ ପର୍ତେ ବନା ହୈଂ, ପ୍ରିଂଟର ଜୋ ଥାର ସମଗରୀ ବହୁତ ପତଲା ତରୀକାରୂ ହୀ ଚିଡକେଂ। ଜୋ ଥାରୂ କୀ ଅଥା ଫୈଲୋ ନହୀଂ। ଅଥାର ବାଦ ଅଥା ଵସ୍ତୁ ତୈଯାର ହୈ କେ ନିକଲୀ ଜାଏ ତରୂ, ପ୍ରିଂଟରର।